کله چی د پولیسو د موټر د اشارو ږغونه اورم نو فکر کوم چی بیا کومه پیښه سوی ده اکثره وختونه کله چی دپولیسو دموټرږغ سی په سړک نور موټړ ورته لاره ورکوی خلک پوهیږی چی کومه عاجله پیښه ده او خلک ورته احترام لری دپولیسو دو موټر دږغ په اورید خلک او په خاص ډول ډریوران ډیر احتیاط کوی زه یی هره ورځ وینم کی چی پولیسو موټړ درولی وی او له ډرایور څخه د هغه د د تیر رفتار او یا هم حادثی په اړه پوښتنی کوی